ഏഥേ ബൈന്ഗ്കര വേഗ വത പോപു നന്ചിന പ്രനിലേന കുദര്പന് പുനന്ദ പേലി ഗ്രീന് ഫല്ചോന് ഉന്ദോന്ജി പക്കി। ഉന്ദ ആകശത അതിയന്ത വേഗ വത പോപു നന്ചിന। ഉന്ദി പക്കി അവൈനുതുക ഛീഥ ഉന്ദു ബുമിത മിത। <hesitation> ജന്ത വേഗ വത ബലിപു നന്ചിന ഉന്ദി। പ്രനി അവൈനുതുക മര്ഗ്ലിന് ഉന്ദോന്ജി മീനു ഉന്ദുവ്। സമുധത നീരിത ബൈന്ഗ്കര സ്പീദത പോപു നന്ചി। പ്രനി അവൈനുതുക <hesitation> അതിയന്ത സ്ലോവ് വത। പോപു നന്ചിന പ്രനിലേന കുദര്പന് പുനന്ദ സ്ലോഥ്। ഉന്ദു ബുമിത മിത അതിയന്ത നിദന വത പോപു നോന്ദ്ജി। സസ്തനി അവൈനുതുക ഗര്ദേന് നൈല് ഉന്ദു മന്നിത മിത। പോപു നന്ചിന ബൈന്ഗ്കര സ്ലോവ് വത പോപു നന്ചിന ഉന്ദി। പ്രനി അവൈനുതുക സ്തര്ഫിശ് ഉന്ദു സമുധത ബൈന്ഗ്കര। സ്ലോവ് വത പോപു നന്ചിന ഉന്ദി പ്രനി ഏ പ്രനി നിലമന്ത ഐന ബദുകുഗു ഹോന്ദനി ചപു നന്ചിന പലിസരത। വേഗ വത നിദന വത പോപു നന്ചിന ഉന്ദി പ്രനി।